Mepɛ dɛ meda ntsɛm na mosoɛr ntsɛm. Osiandɛ sɛ meda ntsɛm a, mutum mosoɛr ntsɛm. Minya nda papa, na afei mͻsoɛr na so na menya ahom. Muhu dɛ m'adwen no etum agye n'ahom yie. Na mbom sɛ mannda ntsɛm na mosoɛr ntsɛm so a, mͻsoɛr no, ibohu dɛ maberɛ. <noise> Ntsi memmpɛ dɛ meda ekyir - mennda ntsɛm na mosoɛr ntsɛm mbom mepɛ dɛ meda ntsɛm na mosoɛr ntsɛm.